Zah zen̈y tsy dia, mahay ino loatra fà hitako tsy dia, tian'olo fo karà ataon̈y tsirebiky amin̈ay aty edy ai, obergin̈y àby io zen̈y baranjely àby io, tsy tian'olo fo zen̈y fôton̈y tsy dia, tsara zen̈y tsironany. Tsy hay zen̈y nino atao fandokisana izy nefa raha zen̈y ten̈a mahasalama ten̈any tsara koa.